يعني مشان أعمل كيك أنا أحب كيكة البرتقال يعني أحط <hesitation> زبدة سكر وبيض ودقيق بعدين أحط هذا أبشر برتقال يعني برتقال شذي أبشره وأحط هذا البشر على الدقيق بعدين احط هذي العجينة بعد ما يعني أخلطلها في صينية كبيرة أحطها في الفرن يعني ثلاثين دجيجة على مية وثمانين درجة.